Ama whoi rig mjen kang wuh sabbah koh whuh asani rig mare kai dəj təu bai rig ri mah jirikai mang bəg zaa yi bəg bəg shaa yí rig woi yi yi fad rig yai yi fad a yi rig lad bujīu mrig yi bəg rig bai tambubari daun abəg dwag nuhad yie yi fad a yi rig hun bəg bah abəj təh buh ri tri rig akah mah whoi rig buh təu bai rig ri mah jirikaimang ajeu bəg jen mah zah hah busau mzəg yah hah wuh ana mən baad nah buh nang njen dwag hah wuin a rig yah hah buba ri bəg ho she voh ka ré drí wuh rī baí tanububari she awhad ri kinighai wuh a rig sah ri drí whh mah dod mang a dabba ri mah jirikaimang bəg rig woi nəi bəg lad zəg busau yi wuh rig she bəg yah nah wuh a rig pəin kini, dri wuh kai wuh awuruwah amah haag rig yai koh wum asani ah maag rig yai nfad jiu dubgbanawah uuunyeh rig kuh shi beshiu kini drie rig təu drí təing amah rigan m whoi rig ah lər mah nəm yiri nəm nzəu msah buzəu mang amah whoi rig mari yinkai a rig sah bəg kinidrī wuh ri mah jirikaimang mah nah yarbu she daun msid hah jen njen shii nkang zaa mai bəg shaa məi laad buh yi yi mai re nwha re mang bah abəg dəg tri nzəm abəg rig sah mai bəg rig sah mai ayai buh bəj tanububari ndog mrig sah bəg drí məi ri daun msid hah. Jiu a wurumah ndwag ake nye yag abo bəa nbaad buh yai bəi bəg zəm nəm bəg zəm nəm ndwaj bəg dri mai ri gbah amghah bai nəmrnah nghah hah bai kai, nlaad hah bəi kai nbəi fad hah jini bəg jini sahdai sid dri re zəun bam bəi jiu mai sah rezəun bam ka’ mai sah bayaimang nmeb meb meb hoo kai ngbah bai bəg drí məi ri bah ah msah dri sah nmah dwag rig nshii bəm sha mai nai nbəm kuh ki nmah bəm kuh ki rig mrig yah hah bah hah sai kuh mah bəg lai’akan a kuh rig yi mai nəm kuh yi mau mah bayai mang kən rig bai lari njen zəu hah bəi mshii a duru vəri amang hah mbai ri mang a jen mahziu rig a dwag a yag keh jire wuh dəg naira swana a ry huun buh ri a jen mah ziu rig a dwag yah keh jire a rig dəg muh huun buh ri a rig dəg bah she busau she asah busau sannu mang awoi yi bai dəghi daun bah hubba lər yi mang whoi far a she mang bəg iyaye yi rig yəa busau bəg mah bəí wuí bubəj bai nəm bəg rig whad bəg a sannu bəg rig tag ashii bai kai re? Bai sid yai yi bəi whoi rig mrig sah deh busau keh rig nwoi rig amah dəg busau rig buh bah a rig bubal ah rig whad kini wah nanbai rig ri amah soh a bəg busau nəm bann she a dəg bubah she nan nan mang ajen mah rig sah busau rig kini gha, dog kaya huuni dwag rig Bai ke kah sah re wuh buzəunn mang kinnau pyena sara bai vən rig a zəm bah hah huní pod mang a rig ləg tri ləg ləg ləg a rig sah buh zəun ri pod wuh a pen mang a rig sah a rig woi a yi npər rig bag wuh mrig ho bah ke ri kai a jen bəi fud hah buh nbəi sib hah shii nbəí kəid hah ho bujiu ho hwan re mbəi yah hah be busau zəun kəm nfad beh busau zəim zəim zəim kabzəu rig nəm dub mah yah keh nfeng dubu zəun dubu pyena bahd rig a jen mah yah keh bəg badlau jiri kobo nəm a ye ya yai ajen yah keh bəg badlai jiri nəm a yeh yah yai a jen mah ya keh bə badlai jiri nəm a yeh yah yai mah jirikaimang azəm jiri a mere kai wuh rig ken sansan bəg jen mah yi nəm a yeh yag a yah tanu avau bəg mah yi bəg je zəm nah nəm a rig yah hah aba hah ri jire a rig yag bai fyaghai nbəi bəg yai atanu avau a jen mah yag a swan hah yapər a ya jang jire a rig dəg mbai njen mah bəi rig bəj mah yi bəj kəib hah noi boh yi kəib deh ho noi vən rij ri jiri a yi rig dəj bai mrig sah buh bəg wlah ri yarbu hah jen azoa men mrig woi yab shii san wuh təing a zəm bəj mah yii subu nəm a yah dri busau lar mfyang bai she fyang fyany fyank a mah dəj nəm a mən zəg yah yi bəg a səin ayarbuh she a mah dəj nəm amən a man zəj ye yaj asəin ayarbuh she jiri a mah fyanj fyanj fyan mah non rig abo yai a pəi zəg yah zəg ayarbu shee a jen mah woi bah a rig uhud gwar buh yau azəm huuni koh bah a rig sid duh bai yai a zəm huuni. A mah fyang zəg bai hah a zəg yag hwad a yai a fyang zəj ahah zəj yah yah hwad yai sid mah mon rig bo yai yah zah kai a mah zəm tabbah rig daun mshii hah myi zəm tabbah a wəg fyang bai amah fyang nəm jiri a zəg yah whad kini bəi ri tabba she ri a fyəng nəm jire a zəg yah whad kini tabbah she ri a mah fyang zəg nzəg bəi rig damuwa hah puhd rig ghau hah ri a daah jji tri a zəm a bənu a səin a rig yag huuni a daah jji trí refamhah buh zəun sid ke yai yi hoo rig pad a keh yai nrig shii ri re. A rig yag bashe huuni mare sanu kwoh a sid bashe huuni rig mare sannu kwoh a zəm a rəg pahb biru trí ake dri jire a rig yad she bah bai a rig shih ba bai wah nantəng a yah huun biru a mah huun biru bəi rig a zəm kini məbbai rig hah a yah huun hah bah a bəg rig taad jini ri rig fahd dubu pana? A yah tahd kini bəg hah ri npər ah tad wuh jini she a rig wha kuh a whad rig fad dubu nəm a kah mah zəma nah nəm buh beni asansan a zəg dubu nəm i yaj nyah lunu whuzaa wuh ma zah nah wuh buh keh bani koh bəi a nəng kwan kə nəm a kwanah she baə are bah she ri a bani she ri a rig huun tabbah apewah a bani she rig a myop kini apewah a bani she ri a huun yarbuh a mah huun yarbuh she rig a yah kwabai kwab buh kwabbai ke a rig wahd asəin buh kwabbai whad mzəg rig bəi a bəi whad she bah shee a nang rig yag whai are bəa bani she ri ayah yai wuunzaa yiyah nbəi daun dəg wuhu kuh kəin rig pini a whah kuh voh yɛi a rig whah kaiti vou yai. Akeh yad a mah whoi rig a keh shumen hah ri buh təiu təiu yi lər woi yi mang yo woi she yi bəg zaa yi bəg bəg shaa yi bəg rig fag dori yi bəi fad rig yai abo jiu wah ri mang sah busau rig nwoi təi-tai wah rig a rig sah basau tri a pan zəg bai ake vak mah a gunpər nan təng mah si sid bəg rig khad yi yi a rig sah dri busau keh hah mhoo saí wah rig swag ane re a rig sah busau ahoo bai wah rig swag ane re mau yi yi rig khad re din yi nanəm yi rig sah busau yi hoo bai wah rig swag ane re yi woi beh a bai rig yayai mang mah jirikaimanf a mah dir rig damuwa swab a yɛi jiu wuh rig swab buh bəg funishumen buh bah təitəi rig swab a yai jiu huh rig swab buh rig swab a yai jiu wuh swab buh rig swab a yai bai a rig dəghai a rig dəg bai rig nin rig nan rig swab a yai jiri a təiu jiri a nan nah rig nan rig bəa re a bəa bəa a rig dəg a mah dəg nah dubu dab jir a rig hwah rig kabziu dubu zəun she a mah dəg nah nəm rig khab nantəng bah hubba ya rig nam noi npəi rig whad bai tanububari rie nan-təng bah hubba sai bəg mah siib shi, mhoo huun rig bəg rig whad bai tanububari re nantəng ba hubba sai bəg mah kəib noi rig nantəng bah hubba sai bəg mah kəif bub mhoo huun rig nan-təng bah hubba ba hubba fad a bəa a yanzu bəg kang hoo dri bəg nhoo ya rig jangha re jin a bəg rig dəg bai mrig whad kini bəg ri nan-təng a she kang oinu bai lar bəg ri rig ulanda kang agunpəi nan-təng woi nəi bah wuruwah bəi vən rig bəg hoo drí bəg kang hoo rig jang ri jiri buh funishumen ba hubba buh ri mang dəghai wah bamang ri pinu dəghai wah bamang rig sah ri agunpər rig kang re sauna she. bah wuruwah nan-təng kad ayau buh kəm kəm kəm kəm retamhah ba hubba kad ayau buh bəg kəi gbai nan-təng who jenah zaa bəg hoo ye rig yah re jiri a bəg gbah rig hoo bah kai jiri a bəg rig dəg bai bəg baih a ri mang mah jiri kai mang jiu zəun sid yai a mah fad rig yai mare kai rigan təu baih rig ri rig təu rig sosai nsid hah tanu bari yai mai mmah rig yag mmah dog rig jenah mah zəm mah pinu tanububari mai ri bəg mah zəmah na bai rig fhad nah driswana nləb dri veri nmah dəg nah swana tri nyak mye vak shaa mai kuh whah mai voyai myi mai ri kinau hubbi mah a mah woi ni bag woi ni a whoi fad rig yai a rig arig whad ba she bəg dri wuh ri dan san re wuh a rig yad shi mrig dang bəg a zəm nəm mang mah jiri kai mang asii sid yai bəg woi ni a rig wag zoh tri a rigau whoi rig she fad soo wuh rig a rig sah bəg dri wuh ri a rig yah na bəi tanu-bari she whan bəg dri wuh ri a sid rig tanu bain she bəg mah yi afarbuh a yah nah afarbuh she huuni bəg mah yi wuh kəim ba hah afarbu bah hah a rig yah nah iii afarbu she kəmai, ba hah afarbuh bah hah a rig yah nah afirbuh she kəi-i mai balg mah yi bəg zəm bai nəm a rig yah nah whari a mah jen rig yah ken mrig yak buh woi abo pinu tanubari a rig sad she a whad nah bai mrig yag sai bəf wah ri iyaye rig woi nai awhoi fad rig bo yau wah ri a mah kah fad rig yai dun ashe bah hubba kəin rig fam ari wuin afad rig yai a whad rig zəg jcua zaa wuh bai tanubari bəg sah wuh shejiri a rig sah bəg a fyang bai she she nrig yah nah jenah zaa wuh bai tanubaru whar i ri nan-təng rig whad dri bəg bai tanbari mrig whad jenah zaa bəg bai tanbari bəg dri bəg ri. Buh bah she abakpag kpag bəg mah hoo gbay a zang a mah hoi rig jiu a whai whai ashitaghi sid ayai kən hini a tag dri a shii gbam gbam npəy rig khan pinu she re a kah mah nah nah liu rig a boh kiu bani wuh ri a fahm whuno re zəunh rig huun bujiu ri mang, wuno jen mah fyang zəg bəi rig kuh jen mah yi bayaimang a yah nah aladlad mrig sah wuno jen mah fyang zəg bəi rig kuh jen mah yi ba mang a yah nah a fyang fyang mrig sah nah asahsah mah jirikaimang a zəm npər rig fag nah a men mang a mah amoh yi a wag dri mang mrig kang dri kuh mare kai akuh saa ri a tagha nah a shii wah bani wuh kah rig bəi nah abəi bəi bahi jibə dama bəi a mah yi wu jibə mrig a rig lad a way dri wag a rig huun bəu vi bəu huuni bəg wuno mang a ləb dri ri buh ye na wuno yiri wuno mah zəg yiri buh yiu rig jiri bamang bəg whaghai wah jiri bamang bəg buh buh bəg kəri a mah sah de neh jiri bayai mang a dogha nah bub səin nlədba nah dri jini mrig dah nah asasa so a mah hwoi dri rig swoh ama hoi dri rig yai a sid dri rig yau ashii taghai wuh ri buh zəun a rig sah zah yai bamang.